بصحى من النوم على الساعة تمانية وبدخل أنام على الساعة أتناشر وباكل فطار الساعة تمانية ونص تسعة وبتغدى الساعة تمانية.